जब सवेरे नहाने के लिए गए तो बाथरूम में देखा कि आज तो पानी नहीं आ रहा। ये समस्या आज की नहीं है कल से हट्टी आज फिर हमने जल निगम पे। उन्हें कॉल किया और उनसे इस चीज़ की शिकायत की। उन्हें जल्द से जल्द सही करने की बात कही। थोड़ी देर बाद पानी नल से भर के नहाने धोने के बाद। जब घर आए तो फिर देखा कि शाम को पानी आता है लेकिन सवेरे को पानी नहीं आता। तो इस चीज़ के ऊपर दोबारा कॉल करें और उनसे कहें। कि आप इस चीज़ का कोई समाधान करें। कि हमारे घर एक टाइम पानी आ रहा है। तो दो टाइम करने का कष्ट करें। अगर वो इस पर ध्यान नहीं देते तो आप इसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। न कि आप उन्हें बदतमीजी से बात करें। ये किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग करके हरकैबा या धमकीबा आपका कर्तव्य नहीं है।